To ca polɚm ngai sosai nɚ dɚli gin daŋ mɚ tu kə mən ngən ci ngən mən tur ngən mə yir se ngər shi gya gon ɗaŋ ka ngal ka shin ngai ɗaŋ wo na nə ngən ci ngəne shi wa to ngə gə misəŋ ko dzaŋ gyo yan ka gəm nga tlu ngai ka ɗya ka ɗu dubu namboŋ ngəi tə ɗari namdaam a sati namboŋ ko dzaŋ gyo dubu nambon tə ɗari nandam tə wattsə mai dubu dzub tə ɗari namdam ngəndi ɗaŋ ka ɗu tu a sati a ləpm ka ɗu dubu dzub dubu dzubdəni wubsə tə mbətləm a ko ləpi gyo sabotu kə yir kafa vin kə yir zam kə yir cit kə yir wa ka kə wul kə yir kafa kab ngəshi ba ka tlə kasuwa kə sə ɓəd ngə shi gya gi ɗiŋ yan kə yir shi ɗa dəni won lokaci won ɗaŋ ngən ci ngən ca yi nda ɗi ɗaŋ mya yi tu tə arha lokaci gi ɗaŋ ca ɗu ngən koni lokaci gi ɗaŋ ca nyom ngən mgən daga namtsə zuw dən. Ca nga ɗaɗi amma mya tuli watan uku ɗaŋ a ngab zuwa zuwa tok nandam koni ca fi wurɓai sabotu ma rige mə ɗiɓar gon ɗaŋ kamata mə ɗiɓari gin kawai ana ni kə ci ngən ɗaŋni ma cigaɓa tə ci ngən ci ngəi har lokaci wo tuliɗi ɗaŋnimya ga ləpi gin ni yan ngən ci ngən wa a mɓani ko dzaŋ gyo ka ɗya ka ɗu dubu wubsəi kya ɗu dubu wubsə tə wattsəmai dubu talatin da wuri ngənde?dubu ishirin da takos ka ɗu kya ɗu dubu ishin da takos so wubsə dubu ɗari tə lim ngəndi ɗaŋ ka ɗu a gip kə voni a gip kə ləpm nanboŋ kya fi ləssafiwos zuwa a ləpm lim yi monda fi ngər won ɗaŋ ka fi kafin ngən ci ngən tə ɓan. Daga nan galtsə ləm nandam ca du ngəni kafin nan ngən ci ngən tə fi lokacigon kuma ba ka dya ka tu kəɗu wurɓa mandaŋ ka tli nə la vya ngən sabo tu a tui ɗi a man bəd yan ba ki tə gəɗəŋ yan ka dab kə fi aureŋ gwa ko kya ɗun dubu namboŋa vya ngən ma jan ka su ngə don ba ka ɗib ngən gə misəŋ ba ɗib ngər wo nəŋ se de a man kab ngaa ngən ci ngən kya kab tə ɓin tli nə kab kə ɗari mai kə ci ka man kab dzaŋ ɗaɗa sutə ya fikə kab kə ci kə tlə ɓunni sai ləb ya man tlai ɗaɗa kafin nan a yal ka yel lokacia la tsəi to ngər won ɗaŋ ca poləm gən yan ci tu yan ki tə zaarsə wan kya tsən ngən gon wo ɗya wul ngətuwani ma man kab kafa mudu mai ko mbətləm a tlə ci məri wako a tlə ci ɗa ngə ɗən sabotu konu ca su gama shi mop koni su ngən games yan nə ni mya su gamawom tu yalt tə lui mya su gama wom tu ko yan myafi nɚ ni konu konu tɚ tsɚtni sabotu mɚ lud yatlɚshi to lu ngən yatl kuma mafi wuri inda yatl wom wo luye ba yalt wom wo taɓa luŋ in yan ba gam wom a man taɓa haɗa a ləb nambon nyiŋ gam wom ya haɗa ləb nambon nyi yalt wom wo lui nə vari to məta dinga ɗun tun mi nə məri gya dada gom tə dinga buŋ ngan nə ya tlən tu ca su tə yalt zaara lui ɗa ngəi yalt zaar tu lui a ɗa ngəi to ɗaŋni ma fi wuri inta yatle wo luye? se mya nai ɗaŋ sor nga mya nad mi wopi a ləb namboŋ mya naɗi a ləb namboŋ my nad mi wopi a ləb nambon nyi ɗaŋ sor nga to yaltwom wo lui kab ngər won ɗaŋ mya ngal ma tui amma mya wutu gi wo mbi gos ce ɗun gin wo mbi gos ce ɗun ba yatles wo taɓa luŋ yatles wo dinga na ngən ci ngəi yan a ca ko dzaŋ gyo mya wutu mə tsənin ni a ləb namboŋ myɚ jwam gam wopi in mya jwam gam wopi yatli wo lui nɚ vari nɚ ni ko iri gɚrshi gyo mɚ yir a ya tlən mən varansə mə yir shi monda ɗaŋ choŋ a tami. yatlən to kaman iri ngər shi gya gon ɗaŋ mya fi ɗa ya tli mən wom cya fi ngər won mya ɗu yatle shi nə myani myani yeli gin ba ca su ta ga gin ta səŋ gin ba ca su tə ga gi ta səŋ ta ma fi wuri inta yatle wo luye lu ngən yatli wo taɓa man diŋ in kya yel nga kə wutu gin nə ngaa dən bare mə tsən tə yan mə səd tə vi səd vi nəni səd kən vi yan nəlu ngən yalt ai yan mya səd kən vi dlən sə wom ka yel yalt wom wo lui nə vari amma yan mya səd viŋ ba yatles wo luŋ ba ma ci ke nəŋ in mya paŋ mən kar wom ɗaŋ tə ta yi tə ta ya kwan vi tə fu mi vi me kyau tə sad mi vi tu mə labən ləɓi gin tsən ma səŋ nywali yan a ca myani zaar mə ta dinga ampani tə ndwatsəi ɗaŋ sabo təni tə ngal yaddiyo ɗaŋ wo fi wo lər lu ngən yatlən dyo a fi fi fi har a man mob karfi wos har a man dab məs kai to ma mbi ngə shi gon di ba mya su mə gon tə nai nə ngə shi go nəŋ in ca wutu nə wani wani wo wutu ba fiŋ se wani in ya wutu mə ga wani mən wani wutu ba nə waniŋ wani gi ma wo wutu ba waniŋ to ma fi wuri inta ya tli wo luye ngər won ɗaŋ mya kon ɗa yatli ɗaŋnin yan citu se mya sumi ɗi mə man tsədni a ləb namboŋ mə ci a kod namboŋ mə tlya a kod namboŋ ma yel yatles wo lui gya gon ɗaŋ ca su tə ngab gam tə ləmi məni ta wutu kai mənin ta nda tla ngən a yiro ta nda tla ngəniyo to ɗaŋnin ma ngal shi ce ɗo ɗa ɗo ,to kafin nan tə yi səŋ ngə shi gon di gam wo pa rige tsəti a ləb namboŋ mya tlər ngewar ngən wom ken choŋ wo sad mi zye ləm məni amma idan mya wutu ma fi cik vəuŋ ma dinga tsən ngən tsəni to har məri wom ta man luɗi ta tu yatli yaddiyo ɗaŋ ci har məri wom ta man ɓwa məri wa səŋ ta yel ya tlən yaddiyo ɗaŋ atayi yi cik kən ci har yawon ta ma fi wuri gin wo dinga mandə tə gin gin dinga mandə tə gina? lu ngən yatles ngən dya? ai ba wo lu cik vəuŋ. Mya tli vin ladi ma gin wona mbi yir yel gin ngai, gin wo na mbi yir yel gin ngai sabo tɚni, sabotu konu ca su gama shi daŋ nin.ba gon ɗaŋ ca su tu wutu nə wani ba nə yaniŋ ma dinga tsən ngən cik ɗa yatlya iyaye wom ta buŋ di a ngə shin sosai ngə shin ana ɗaŋ tə nya ngəi mya ngər wom mya su mə kat mə dlai in mya cigaɓa ngai tə fi ngən ci ngəi mən yalt ci ɓasmi səd kən vi mən yatlyes nə gya nu?. mən ɓwa ngən wom yaŋ shi ci nə mən ya tlyes gya guŋdə yaŋ shi ngən ci nə mən varaŋsə yalt ngən ya malari ta wutu mə kir mə tlən dən gya guŋ to ma fu guŋ ɗan atayi yan ngər won ya da nɓar ki ɗa yatli ka tli a səŋwari ,sənlwari ngənta wo nyol ɗi wo tli a ləb zuŋ wan wo səŋ kara ɗi ta futə ɗi ga ngər won ɗaŋ kə fi ɗa yatli ngən dən in ta ngə shi gi ca fara səŋwari ya man wo man tu guŋ wo wutu choŋ ga ngə ɗa ga lefi won ɗaŋ mə fi ngən ndəno inta ngə shin ca faro daga ɗan guŋ wo cim nə yalt wo man tsən tə yaŋ shi. wo wul mi tu ngər won ɗaŋ ca fara a yatlən mya su mɚ ngyolar dashe shi yawon səŋwari wo paŋki tə paŋki tə paŋki tə paŋki sɚŋwari wo paŋki wo man tu da she shi to inda dashes ya nga lai inda ka yeli gɚn daŋ ca vuki ra mɚni a ɓani to sai ko mə yel cighən ken wom kawai myan ɗaŋni ghəshi gya don anayi tu mə tləni ɗo mə tləni ɗo mə tləni ɗo mə tləni a ləb mən wuŋ mə tlənni a ləb temako ngə ngən ma su təm çhoŋ nyes kab mə dlai tlya ngən rah wom kab a mɓani ɗaŋnin mya kəm mə man tla rah ɗaŋ sabo tə kab irigya gin ɗan ca faran ya ngalei tu mə tlənni ɗaŋ mə sə dwanən inta mə sumiɗi ma sə wul mə kara choŋ mə man lokaci von in von ya shiŋ mə tai wur mə sə tsədni mə wul aduwa mə wul aduwa mə kara choŋ lokaci gon kafin a shindi a manəŋ dən von wo vod ki wani a datəm lokaci gon sai kya tʊliɗi dən caŋ ya ngalei ka yel von a naɗi ɗi ɗaŋnən fa? kab ma ɗya ma fi ngə shi gya gin wo farai ya? ma gode choŋ nə gəshi gya gon ɗaŋ ca fimi mən ba sabo tə myani vəuŋ sabo tə yatlɨ. Ko gya mad, tɚ gya galtsɚ wom choŋ wo shin dar zhyeɠi ta man tu ta tlya. Amma Za’ar daŋnɚn ma nai, ma nai ɗi kar sabotu ma su tə choŋ mə gəmi ma na ayuka gya gon ɗaŋ ba a ndara mə fiŋ yaŋ shi ngən mya fi to myan ɗaŋ paŋ ɗaŋnən ɗaŋ mə yeli yan yi tu aboke tən ɗaŋ mi cim tə ko dzaŋ gyo ko ni mya kara tə cya fim mən mya kara tə nə ngə shi gya gon cya fim mən sabotu kaɗa kaɗa <hesitation> mə fi ngər won ɗaŋ ba a nɗaraŋ sabotu ngər ɗaŋ mya fi a yatles ɗaŋ wolu ya tles ba nə yan inta mya fi ya tles təlu vəuŋ mya fini ngə shi gya gon ɗaŋ wo ngab ya tle ndui nɗu ngən yatl nə ni yan mya tsən ngən mi cim ngə mya səd dləŋsə wom vi kafi nan ləb tə yal ma yel ya tli a lui məri wom daŋ ciɗi mbə dləm monda ca man dən tə man temaka ɗən sabotu ɗan tə lui mya tsən cim shi mə mɓitalmi dzaŋ gon yan kya tsən ngən tə kamtsa wan kə mbital kiyaddiyo ɗaŋ kə ta ya tsən har kə man basaŋ ngəi nə la gin tli ɗun gin tli ɗun gya gin kakab nə ngər won ɗaŋ wo lər ci ngən ken ɗi a yalt zaar tun tun ɗaŋ atayi ɗaŋ mə ta shi shi a məri ɗaŋ mə tu daŋ atayi ca na wul ngə tu su ngə dən ka tli dən tə kitar wai ta ni a ca iri gya gi ba ca man fara ɗaŋ ŋəŋye? nga gon kya shin tə ɗaŋni wo wul ngə tu ba wo tləŋ sabotu girma gam məri njon njon ta mbi ngə shi gon ɗaŋ a mob karfirah wasəŋ sabo tə ni? ba ca su tə kon gaskiya a vi wasə ŋəŋ ko dzaŋ gyo lawasəŋ nə mbeni ca nga mbeni ca mob karfi sabo tu in ca nga mbeni ta ngən ɗaŋ ta ca a dli wasəŋ ɗaŋ ta tu kə ndu ngən ,to mya cigaɓa tə cingəi wo ndarai ya? wo fi ya? mya paŋni a ləɓi ɗaŋ mə cigaɓa tə fi ngən cɨk ya tles wo lu ya? se de ya tli tə dinga tə su ngən kar su ngənkar yalt nə ni? yan matasa ca məəskən ɗa ya tli yatl wo su tu kar yan ca ɓwa ngən ɗa yatli yatl wo lui myan a kili gon tə ta wu mi tu mə cigaɓa tə ɓwa ngən sabotu ba mi maon daŋ don mya cigaɓa tə ɓwa ngən ma ləɗi.